طيب يا عزيزي <hesitation> تثبيت البرنامج، والتطبيق على الهاتف عملية مرة سهلة <hesitation> تفتح متجر التطبيقات وتبحث عن التطبيق تختار التطبيق ،تضغط على زر -ال- التثبيت اتوافق عالأذونات تنتظر التثبيت وتفتح التطبيق هذا في <hesitation> الأندرويد وفي الآيفون ،بتفتح متجر التطبيقات أو الآب ستور.